Aja yemboatiape avae kaaruyave ipueretako aiporuvi iñirovaera severeta mbaeti ayu avae arajaipekavi anita mbaere amboya jaema jaereta aarota mbaeko jeitara sve vae